إذا كنت صحفي ووجه مقابلة مع أحد المشاهير، بحاول يسأل أسئلة تكون مثيرة وواقعية، وفي نفس الوقت تخلي الجمهور يتعرف أكثر عن الشخص اللي قدامي، مثلا من وين جبتي هالإلهام لأعمالك؟ وهل في لحظة معينة حسيت إنك وصلت للقمة؟ هذا السؤال يساعد على فهم كيف يتعامل مشهور مع التحديات، وكيف وصل للنجاح؟ أسألوا في تحديات وجهتك في مسيرتك؟ مثلا في أشياء كثير.